aiparavo yave mbaenunga se kïrëï aikatu yave, avaire ani akata, se aiparavota de que se kïreïta <hesitation> aikatu avaire, jare jukurai ipuerevaeravi serete amomïi, jare <hesitation> kutïgui aikatu äkätäva, esa mbaetï por lo que yaikua cada uno, yaikuako yande maendungako mas ikavita yayapova, jaeramo se aiparavo vaire, por que jayave mas ikavita.